Yoor abuaa. mon di aala pho puru ku remugh obel uwangu awe pho mo mughogh udighi azo pho. iro pho yoor ro ozuph ghan ataka. ozuph ataka emughom aala pho. arana pho ko beni ni nmarur pho mo meteeny odighi udighi pho buen rdi bo olighi edum pho oma mem di ko mugh ku isi emiigh ku osi isi pho yepho omadan ku opho voboor yogh. r ophoroboon r' omadan ku omugh ozuph ataka ozupuogh aripitaka anmarur pho okonyo naan ri zopho buer. pho ok onyonaan iizo pho omooghoyh rụụku abidi onun akuan nyoniin ophon azuph. ophon azuph nwo ozo r ozo ipe pho edighonom di ro beph ghan ozo sier buai. Ebile elegheri pa buen arakaany pho ko ki osam eekpua pho mem di osam ekpua pho ku osighe ogh ighagh pho opophoghl ole reghi gogh ireeny ku omuga obeeghi gogh arakaany pho ku obegh rukaany pho ipe pho idi robe ghan bo rakaany pho ro/sighe oomo pho arakaany pho ighegh pho bin ko zuule mi esi rogo phomu ghan ni ku ogophomi ku obeghi rakaany pho iphen pho iraar uwanyu reten ade pho alaphia raloph arakaany pho reki ehnon edien di abuan robile ghan kobeph robeph ghan ni rokolo, arokolo pho ipi pho ko ki keeni osi esi pho ophoroboor ologhodi gogh nian omuul olo pho robeph rokolo pho esi iraar uwanyu arokolo pho ipe me mughre siighi ku okoor mem di oghoor rokolo pho ku okpooghi gogh. Ku arokolo pho etoi siphe pho esow ka eteeny mem di ko bugha, uluon ko miigh bo, mo mugh ni obeph arokolo rolori pho ulun pho emiigh uwanya pho opo aten bo al eseeny uwanyu puo ophon uwanyu pho ophon r'okol ghan mo uwanyu osoor ku uluon aaia pho me miigh bo ku okpoighi rokolo pho obeph rokolo pho ipe pho pa pho ozo arokolo pho, inon olo ilo yor robeph ghan, buoiin roseph ghan ni udowo, ulowo pho ipe pho ro beph ghan bo men di mo beph rokolo pho oman ku osigne ulowo pho dodoghodiom ooni oye amaar obeph edowo pho sininin pa ozo pho oon ozo ko guaghi ni obar idowo pho r'arakaany pho r'arokolo pho r'arakaany pho ku od oghi oniin pho ozo pho en iniin iizo redighi ghan apitaka pho bin redighi ozo apitaka bin iniia iizo, edighi iizo arakaany bininin telmon akla pho remugh bo abuan mo omiigh obephogh iizo pho ku obeph udedidedi ku oka osi uwanyu ma Unu pho mo miigh oyhoor unu pho asighe idi di di di asien, esugh a uwanyu aala pho mo miigh roougha yogh ibel ibugha pho ipe pho idi anmariii abuan r´aweye abuan r´obeph ghan edien riigien pho iphen pho abulo omoogh bo omoogh rakaainy obui omoogh ke ini ihcel di robeph ghan ilel ihlel pho ko guiphogh